मुईले लास्ट चुटि खायाको भन्याको चाइ कोद्याको रोटो । यो कोद्याको रोटो घर हुदाखेरी झिक्कै झीक्कै मुलाई मन पड्डो रे खादो छ्या अज्याल घरछाडी खेर आयापछि कोद्याको रोटो खान नपायाको झिक्कै भैग हेद्दाखेरि कालो भया पिन यो झिक्कै मीठो हुदो छ । त्यानि घिउ हालिखेर खायापछी मुलाई झिक्कै मिठो पड्डो छियो अज्याल त्यसरी खान पायाकी छैन । यो बनाउन पन मुलाई आउदो छ । यो बनाउनाका केरी अ त्यसो झिक्कै झीक्कै दुख पन केई गर्नु प्रड्डैन । कोद्याको रोटो बनाउनका लागि सब भन्दा पहिला त कोद्याका गेणा हुदा छन ति गेणालाई मिल घट्ट भन्दाछन गाँउतिर त्यई घट्टमा गैखेर पईला पिसिखेर त्यइको धुलो बनाउन्या त्यो धुलो बनाईखेर ल्यापछि घर अपरात भन्दा छन त्यानि हालिखेर त्यईलाई राम्रणी मिच्न्या पानिउदो मिचिखेर अत्यइका नाना नाना डल्ला बनाउन्या अनि तवानि लाईखेर मजाले आगानि पकाईखेर त्यईलाइ खायापछि त्यो झिक्कै झिक्कै स्वादी हुदो छ । मुईले लास्ट चुटी खायाको चाई अज्याल कोद्याको रोटो हो । यइ कोद्याका रोटाकी मुलाई झिक्कै झिक्कै सउराई पन लाग्याकी छ ।